Alura sun andaita a Ruma, l'ai fai ën gir lonch për tüta la cità, l'a vizità i musei vaticani e tüti gl'autri monüment pi ëmpurtant d'la cità 'd Ruma e dopu suma andait a la mar a Ostia a fe ël bagn